Makuliyel kan no maɓɓitirta No maɓɓitirta Lok kan nju woni a sorna ngel Ta sorni ngel kan ngel wo sey ngel natta nder To ngel natti nder sey ngel waylito Ngel dibbitoo ko yehi natti kulli maɓɓoode nde Ngel dibbitoo ɗum ɗum kullito maɓɓirga maɓɓito